Mi watan kosam be kaute urnugo mi jiba dum masin. To jibi vodi, sai mi hosa dum mi wata ha fewnandu ngam fewa saata heba himbe nana beldum yarugo.